אויב איך וויל קויפן קליידונג און ס'- סאיז נישט דא מיין, די ריכטיגע מאס וואס איך דארף. וואלט איך צו געגאנגען צו די פארקויפערין. און געזאגט, און געפרעגט, איר ווילט מיך אפשר טרעפן די קלייד און מיין מאס וואס איך וויל.